Quiooꞌ na cjeendye na quintꞌia ja ndoꞌ na mꞌaⁿ naquiiꞌ ndyuaa yuu na mꞌaaⁿya nnda̱a̱ nntsjo̱o̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ casojnda̱a̱, cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsiaⁿ, cantyja ꞌnaaⁿꞌ canjndye, quiooꞌ na cjeendye mati calueꞌ mꞌaⁿ ljoꞌjndyu calcu mati xeⁿ na nleinomyoꞌ jeeⁿ cjeendyeyoꞌ quiooꞌ na nioomndye jeꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsuii, cantyja ꞌnaaⁿꞌ caxjaaⁿꞌ, cantyja ꞌnaaⁿꞌ chꞌioo, cantyja ꞌnaaⁿꞌ cati nmeiⁿꞌ quiooꞌ na cwilamaⁿ na nioomndye quia na ꞌoocaꞌ.